یو ٹولڈ می ونس ڈیٹ یو وانٹڈ ٹو رائٹ اے بُک۔ ارے ہاؤ یارو، وہ پہلے سے ایک خواب تھا کہ ایسا ایک بُک لکھنا۔ اور وہ خواب آج بھی زندہ ہے، بس ٹائم تھوڑا خراب چل رہا، ٹینشن، کام اور ڈیلی لائف کے چکر میں۔ لیکن آئیڈیا ریڈی ہے: سٹوری، کریکٹر، مشق، پلاٹ اور حیدرآبادی فلیور بھی ڈالتوں۔ سوچ رہوں تھا کہ ایک دم ریلیسٹک اور فن سٹوری ہونا۔ اور جیسے پڑھ کے ہنسی آنا، اور سوچ کے خوشی ہونا کہ بھائی کتّی اچھی سٹوری ہے۔ لیٹ نائٹ صوفے پہ بیٹھ کے، نوٹ بُک کھول کے دیکھو، کافی کے ساتھ، آئیڈیا نیچرل فلو آتے رہتے ہیں۔ مطلب ایسا سٹوری کے ریلیٹڈ، ویسے تو بتا کوئی سجیشن کیا ہے، پلاٹ کریکٹر کے لیے، مست کچھ آئیڈیا ہے تو۔ شیئر کرو یا سپورٹ کرو، میرے تو موٹیویشن فل ملنا، میرے بھی تو آئیڈیا دو۔ مطلب ایزی ورڈز میں رائٹنگ ڈریمنگ ابھی بھی الائیو ہے؛ بس ابھی تھوڑا پلاننگ اور انسپیریشن کا سین چاہیے۔ پیشن کے ساتھ ایک دن فل پبلشڈ بُک ریڈی ہو جائے گی۔